هلعب رياضة اهتم بجسمي بصحتي بالاكل و اقرأ و لعب شطرانج مع الشباب او مع حد من الاهل ءء لكل يوم بقى بروح حمام سباحة والعب رياضه كتير ئبل منزل حمام السباحة عشان افك جسمي وكدا